ninɛ wo la'uru ɓa curulu zun biye a CV curricu- curcurriculum vitæ donk mu a sununɛ mu wee biye o tero biye o tora biye o dora ho la'ɔri biye o cura o diplɔmu-na biye o cura ho tonu han fɔrmasiyon-na o wo o foto fa zɛrɛ ho bun ho CV we woro wa donk ho cunumi nunu wa mi tonu se ho cunumi matete abe <hesitation> bewobe nɛ o wo depi o tero tero wozobe anɛ a fɔrmasiyon ubiyɛn etidira to bun o we wee a to mun